London niyo ndikukunda, ahaku hariyo e- e- bingi ebi- by'okukozesa kandi ekindi mbwenu n'enki, ekinkundisa London n- n'owegyese nibwe, nibwe naakunda.